اگر میں ایسا ڈاکٹر کو کال کروں اپوائنمنٹ لینے واسطے، میں ایسا اسے کال کرتوں، اسے بولتا ہوں: ہلو ڈاکٹر۔ میرا طبیعت خراب ہے، مجھے الٹی آری، الٹی آری، سر گھمرا، سر دکھرا۔ میرا بہت دن سے پرابلم ہو رہی، نین نہیں آری، مجھے چھیک، خاسی، سو آری۔ تو اس لئے سے نین نہیں آری، میں سو نہیں پا رہا، میں بہت پریشان ہوں ڈاکٹر۔ مجھے ایسا اپوائنمنٹ ہونا۔ انہیں جو کہ ہے ایک دو سوالہ اور پوچھتا: کیسا ہے، کیا ہے، ایسا میں اسے بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے ڈیٹ سیلیکٹ کرتا، جیسے کہ 20 تاریخ کو صبح 8-8 بجے آ جاؤ گھر کو۔ اگر میرا ڈیٹ فکس ہے تو میں آتا ہوں، ونہ میں اسے بولتا ہوں: ڈاکٹر، مجھے 8 تاریخ 8 بجے نہیں ہوتا، مجھے کچھ کام آ رہتا ہو ٹائم پو۔ اگر تمہیں بولتا ہوں 10 بجے آتا ہوں، تو انہیں اگر مانا ہے تو ٹھیک۔ تو ایسا مانیو کہ ڈاکٹر کو کال کرتا ہو اور اپوائنمنٹ دیجئے۔